<hesitation> ɗii hakkille an woni e jooni ka: ndakiire, binkaare e ukkuy. Ɗii nii woni taweteeɗi luuɓuɗe sanne, tuunnuɗe ɗii <hesitation> Banngal <hesitation> daabaaji kaa. Kanji kaa ɗun ɗi andiraa. Non ɗi mbayi.